Sweden dado tok kaban ishian gudio amo kaban tunne wol murto hoda unum jirtii ishin gan kas wokti ak ades jaa tolba kabanumaa ades afur hafine ades hodatii kabana hoditi wolum murtii dub laftun laf kabana lila tetu hodinne hindikiyefetii.